Iu nun sugnu cuntrariu a tèniri armali dintra la casa. Però s’havi a pinsari puru a fari stari bonu st’armalu. Haiu visti canuzzi, pi esempiu, stari dintra casi nichi e nun ponnu curriri e mancu jucari libberamenti. Si’ si voli tèniri un armalu s’havi a pinsari a fallu stari bonu, daricci spaziu, aviri un locu d’unni si po’ arripusari e stari tranquillu senza essiri ‘ncuitàtu. Aviri un armalu è comu nutricari un picciriddu. Ci voli rispettu!